<noise> Ти адыгэ гущыпсэхэр зэтэфэхэзи ары.

Тхылъ бо еджэщт, иакъыл егъэбэгъощт.

Сиӏахэмрэ синапэрэ сэтхьэкӏы.

Ти адыгабзэ дахэр тымыгъэкӏодыным папшӏэ сыд хэтшӏыхьэшъуныр тэӏоти титэгущыӏыхьэ.

Мэкъумэш ӏофым сэджи илъэс щэкӏы сыпсэуи ыджы лэжьэжьыгъэ сыхъугъ.

Шӏу илъэр ары къызхэкӏырэр.

Тыркухэмэ фабэмрэ ахщэм иягъэ къыокӏущтэп яӏо. Гъэмафэр тхьэмыкӏэм икӏас.

Тилъэныкъо шыӏэ къашъохэр лъэпэрышъу, къымыкъ, зэфакӏо, зэблэкӏ, шъхьэгъунас, шъусеони.

Кӏымафэм дэгъэу зыухъумэщт, чъыӏэ зыхэбгъэхьэщтэп.